hefur lýst yfir sigri í forsetakosningum dagsins stjórnarandstaða hafnar niðurstöðu kosninganna stjórnvöld á Filippseyjum eru ósátt við gagnrýni íslenskra stjórnvalda á mannréttindamál þar í landi utanríkisráðherrann vill að Guðlaugur Þór Þórðarson komi í heimsókn og meti stöðuna milliliðalaust aðeins sex börn voru ættleidd til Íslands í fyrra það er um fjórðungur af ættleiðingum ársins tvö þúsund og

fimmtán jarðvarmi er notaður til að endurvinna heyrúlluplast í Hveragerði framkvæmdastjóri vinnslunnar segir að Íslendingar gætu verið í fararbroddi í endurvinnslu en séu eftirbátar annarra þjóða líklega frá Litlu Asíu hefur fundist í í Stöðvarfirði þar er verið að taka d n a sýni

til að kanna hvaðan úr Evrópu bústofninn kom það gæti varpað ljósi á uppruna íbúanna

gott kvöld

Hilmarssonar við efnahagsráðherra Tyrklands á morgun fjölskylda Hauks hefur ítrekað óskað eftir því að Tyrkir verði krafðir svara um það hvað varð um lík þeirra sem féllu í

talið er að þar hafi Haukur fallið fyrir rúmum þremur mánuðum hittast einir á stuttum fundi fyrir árlegan ráðherrafund EFTA sem á Sauðárkróki á morgun efnahagsráðherra Tyrklands er staddur hér til að undirrita uppfærðan fríverslunarsamning við EFTA Haukur Hilmarsson barðist í Sýrlandi

hefur verið saknað eftir loftárás Tyrkja hélt velli í forsetakosningum í dag og fékk hreinan meirihluta

hans hélt einnig meirihluta sínum í þingkosningum sem

samtímis en missti nokkuð fylgi stjórnarandstaðan hafnar niðurstöðunum og segir að enn eigi eftir að telja fjölda atkvæða kosningunum var

lýst sem óvenju tvísýnum og einni mestu prófraun

viðbúið var að hann

myndi sigra en mótframbjóðandinn Muharrem Ince var í sókn og bundu margir vonir við að Erdogan næði ekki hreinum meirihluta og boða þyrfti til annarrar umferðar einnig var talið mögulegt að

og samstarfsflokkar gætu misst meirihluta sinn á þingi hvorugt varð fyrir klukkustund var búið að telja níutíu og fimm prósent Erdogan lýsti þá yfir sigri Erdogan sem hefur leitt Tyrkland í fimmtán ár situr nú líklega í fimm ár enn í breyttu forsetaembætti eftir stjórnarskrárbreytingu hans í fyrra er forsetinn langtum valdameiri og vald þingsins minna talsmenn

stærsta flokks stjórnarandstöðu segja að samkvæmt eftirlitsmönnum þeirra á talningarstöðum eigi enn eftir að telja fjölda atkvæða flokkurinn segist hafna niðurstöðunum

atkvæði eru talin fregnir bárust af ýmsu misjöfnu á kjörstöðum meðal annars að einhversstaðar hafi verið talin fleiri atkvæði en voru menn á kjörskrá auk eftirlitsmanna ÖSE sáu þúsundir sjálfboðaliða um eftirlit með framkvæmd kosninganna lokatölur á að birta í nótt eða fyrramálið stjórnvöld á Filippseyjum eru ósátt við íslensk stjórnvöld fyrir að gagnrýna stöðu mannréttindamála

þar í landi Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir gagnrýnina hvetjandi fyrir íslensk stjórnvöld utanríkisráðherra Filippseyja hefur í

fjölmiðlum í dag harmað að Íslendingar og fleiri þjóðir gagnrýni stöðugt stjórnvöld í Filippseyjum fyrir mannréttindabrot sveitir Duterte forseta Filippseyja hafa drepið þúsundir manna án dóms og laga í baráttu sinni gegn fíkniefnum utanríkisráðherrann lét þessi orð falla

vegna yfirlýsingar sem fastafulltrúi Íslands flutti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna um ástand mannréttindamála á Filippseyjum fyrir hönd þrjátíu og átta ríkja í yfirlýsingunni segir að meðal annars að stjórnvöld verði að haga aðgerðum sínum í samræmi við lög og alþjóðlega sáttmála utanríkisráðherrann segist hafa boðið fulltrúum ríkjanna sem skrifuðu undir til Filippseyja svo þeir geti metið stöðu mannréttindamála milliliðalaust hann segist hafa boðið Guðlaugi

hefur farið fækkandi undanfarin ár jafnt hér á landi sem annars staðar í heiminum framkvæmdastjóri Íslenskrar ættleiðingar segir það liðna tíð að eitt land sé langstærst í ættleiðingum eins og Kína hefur verið fyrir Ísland þrjátíu til fjörutíu foreldrar eru á biðlista eftir barni hjá Íslenskri ættleiðingu en á fimmta hundrað barna hafa verið ættleidd

til lands fyrir milligöngu samtakanna nú þrettán árum síðar eru þessi börn orðin hátt í þúsund en það segir ekki alla söguna ættleiðingum hefur fækkað í heiminum undanfarin ár og þar er Ísland engin undantekning eins og í fyrra erum við með sex börn ættleidd til Íslands árið þar á undan voru þau fimm árið þar á undan voru þau tuttugu fjölgun hjá okkur sem var þvert á það sem var að gerast annars staðar í heiminum börnin eru þrjú það sem af er þessu ári kristinn segir að umsóknum hafi fækkað talsvert nú séu fjörutíu til fimmtíu fjölskyldur í umsóknarferli ég byrjaði að starfa hjá félaginu um áramótin tvö þúsund og níu til tíu en þá var landslagið meðal annars sé nú mun minna ættleitt frá Kína þaðan sem langflest ættleidd börn komu áður þar sem ættleiðingum innan Kína hafi fjölgað kristinn býst við að fjöldi ættleiðinga sveiflist áfram milli ára en landslagið sé að breytast hér áður fyrr voru stór

ættleiða mörg börn ég held að það sé búið til allrar hamingju ég held að það verði fáar ættleiðingar frá hverju landi en fjöldinn

orðið talsverður víkjum þá að veðri það er varað við slæmu veðri á austanverðu landinu í nótt fólk er beðið

að hafa í huga að garðhúsgögn trampólín og tjöld gætu fokið þá er ekkert ferðaveður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind spáð er vestan og suðvestan hvassviðri eða stormi um landið austanvert seint í nótt en hægari vindi um

vestanvert draga á úr vindi fyrir austan eftir hádegi á morgun víða verða skúrir sunnan og vestanlands en yfirleitt

þurrt á Austurlandi hiti verður á bilinu átta til sextán stig en eins og fyrr sagði búast við leiðindaveðri í nótt

lægð sem er að koma upp að landinu núna og við sjáum hérna fyrir aftan okkur að það er byrjað að rigna frá henni og það mun rigna talsvert um sunnanvert landið í kvöld en síðan mun þessi lægð skjótast yfir yfir landið í nótt og með henni mun fylgja mjög hvöss suðvestanátt og hvassviðri eða stormur og það má segja að frá því seint í kvöld og í nótt þá verður vonskuveður á Suðausturlandi Austfjörðum Norðausturlandi og það

ekki búast við því að það byrji að draga úr þessu fyrr en það kemur fram á morgundaginn en síðan annað kvöld þá verður þetta búið svifryk hefur bein og slæm áhrif á geðheilsu fólks þetta leiða nýjar rannsóknir íslensks geðlæknis í ljós rykið eykur

sest í viss svæði í heilanum sem tengjast einkennum kvíða og þunglyndis Steinn Steingrímsson geðlæknir hefur unnið að rannsóknum við háskólasjúkrahúsið í Gautaborg í Svíþjóð og kannað áhrif svifryks frá umferð

sandstormum á geðheilsu fólks toppa í loftmengun og versnunar á geðeinkennum það er óljóst hvort þetta

sjúklingar sem eru

með sjúkdóma eða einnig þeir sem eru ekki með sjúkdóma við höfum séð það í Gautaborg að það eru bein tengsl hversu margir leita á bráðamóttöku geðdeildar í borginni og hversu há

að nokkrar ástæður séu fyrir þessu allt frá að það sé tengt við að fólk er með aukna áhættu fyrir að vera með lungnasjúkdóma bæði faraldslegar og dýrarannsóknir benda til þess að

meira bein áhrif á viss svæði í heilanum sem tengjast einkennum kvíða og

þunglyndis fólk andi að sé rykinu sem skilar sér svo út í blóðrásina sem getur aukið og svo virðist í dýrarannsóknum að það sést sérstaklega á vissum svæðum í heilanum því meiri sem mengunin er því fleiri leita á bráðamóttöku geðdeildar þegar mikil loftmengun er fjölgar komum á bráðamóttöku um tíu prósent miðað við þá daga þegar lítil mengun er varaformaður allsherjar og menntamálanefndar og formaður samtakanna sjötíu og átta eru

sammála um að lög um mannanöfn séu úrelt fólk eigi fólk eigi að fá að bera það nafn sem það vill óháð kyni breytingar á lögum um mannanöfn hafa verið á borðum stjórnmálamanna í mörg ár Óttarr Proppé þá þingmaður Bjartrar framtíðar lagði fram frumvarp tvö þúsund og fjórtán um að leggja mannanafnanefnd niður árið eftir vildi Ólöf Nordal innanríkisráðherra afnema lög um mannanöfn og í fyrra þingmenn Viðreisnar fram enn eitt frumvarpið um stórtækar breytingar á lögunum en það dagaði líka uppi mannanafnanefnd synjaði í vor bónda í Þingeyjarsveit um að fá að heita Sigríður vegna þess að hann er karl hann ætlar að áfrýja til nefndarinnar og ætlar í mál ef hann fær aðra synjun í lögunum stendur að stúlku skuli gefa kvenmannsnafn og dreng skuli gefa karlmannsnafn

að gefa mér nafn ég vil taka mér þetta nafn og það má ekki vera til ama þetta nafn mun ekki verða mér til ama varaformaður allsherjar og menntamálanefndar vill að fólki sé í sjálfsvald sett hvernig það tjái sig óháð kyni almennt talað þá þá tel ég að fulltíða einstaklingar eigi fá að ráða því sjálfir hvað þeir heiti og það sé ekki löggjafans

að hlutast til um það eru þetta úrelt lög já ég er smeykur um að þau séu úrelt og

formaður samtakanna sjötíu og átta tekur undir þetta hún segir að eitt af því sem margt transfólk lengi eftir sé að fá að breyta nafni sínu vegna þess að nafnabreytingar og

hanga saman svo eru áhrifin á fólk enn meiri vegna þess að ef þú skilgreinir þig hvorki sem konu né karl þá eru ágætar líkur á því að þú megir ekki heita samkvæmt okkar lögum því nafni sem þú kýst að nota María segir brýnt að breyta lögum um mannanöfn þau eru barn síns tíma og þau ná ekki yfir þann veruleika

mætast í borginni Rostov á heimsmeistaramótinu í Rússlandi á þriðjudag rétt eins og síðasti keppnisstaður íslenska liðsins á borgin sér ríka sögu

landsins er að framleiðslu allan sólarhringinn til að mæta brýnni þörf framkvæmdastjóri vinnslunnar segir að Íslendingar séu eftirbátar annarra í endurvinnslu á plasti en ættu að vera í fararbroddi jarðvarmi er nýttur til margra verka víða um heim en líklega hvergi annars staðar en hér til að endurvinna plast í Hveragerði er starfsfólk við að koma upp framleiðslulínu til að endurvinna heyrúlluplast við eigum að geta tekið megnið af þeirri filmu sem fellur til hér á landi það sem við gerum

niður og

koma plasti aftur í plast og minnka

notkun á nýju plasti þetta er sem sagt endurunnið íslenskt heyrúlluplast tilbúið til notkunar í þetta er í rauninni endaafurðin eins og hún lítur út áður en

í framleiðslu aftur það eru tugir eða jafnvel hundruð tonna af plasti á planinu fyrir utan vinnsluna en þangað kemur megnið af því heyrúlluplasti sem fellur til á landinu bænda er ekki til þess að gleðja Sigurð og félaga sem flokka allt saman áður en það fer í vinnsluna hún annar um tvö þúsund og fimm hundruð tonnum á ári og því er aðeins brot af öllu plasti sem fellur til hér

endurunnið Sigurður segir hægt að gera mun betur þar erum við eftirbátar margra þeirra þjóða sem við berum okkur saman við og vantar

skýra og klára stefnu

þessu menn eru búnir að setja sér háleit markmið sem er mjög gott en menn eru bæði

og Evrópu að vakna við að þetta kerfi virkar bara ekki eins og menn héldu stefnan er skýr frá Evrópusambandinu að hver þjóð sé ábyrg fyrir sinni endurvinnslu og það erum við að gera hér Kínverjar hættu að taka á móti plasti um áramót sem varð til þess að aðrar þjóðir þurfa nú sjálfar að sjá um sitt megninu af því plasti sem Íslendingar henda er brennt eða það flutt til Svíþjóðar Íslendingar geta verið í algjörum fararbroddi í endurvinnslu á plasti við höfum hérna mikla möguleika með þá orku sem við höfum við erum að nýta jarðvarmann og gufuna í þessa vinnslu þannig að við getum farið úr því að vera aftast á merinni og tekið hreinlega forystu í þessum málum svo eftir verði tekið fornleifarannsóknir á Stöð í Stöðvarfirði gætu leitt í ljós hvernig auðlindir Íslands voru nýttar fyrir eiginlegt landnám og hvaðan fólkið kom rannsóknir á gjósku og

gæti bent til þess að fleiri útstöðvar kunni að finnast á Íslandi þetta er þriðja sumarið sem rannsóknir fara fram á Stöð þar er verið að grafa upp

og eldra hús mögulega útstöð erlends höfðingja hérna er yngra húsið svart gólfið í yngra hússins sem teygir sig hérna sjötíu prósent af fletinum það er byggt ofan í eldra hús

dyrum inn styrkur fékkst úr nýsköpunarsjóði námsmanna til að einangra d n a úr jarðvegi í samstarfi við

háskóla í Bandaríkjunum við erum búin að taka sýni úr jarðvegi úr

og ætlum að reyna að greina d n a dýra manna og plantna úr þeim lögum það gæti líka sagt okkur hvaðan fólkið kom á Stöð hafa nú fundist margar perlur með því mesta sem fundist hefur í

á Íslandi fimm gjóskulög hafa verið greind

því um átta hundruð sjötíu og eitt en hin eru öll eldri það styður c fjórtán greiningu á viðarkolum sem bendir til þess að sé eldri eða frá því rétt eftir átta hundruð sé þetta rétt að tímasetningin sé

þá getur þetta varpað ljósi á aðra staði á Íslandi sem hafa verið að sýna svipaðar niðurstöður en við mistúlkað eða afskrifað sem gallaðar

ég nefni nú bara Reykjavík sem dæmi sé það rétt að fleiri staðir hafi einnig verið nýttir sem útstöðvar gæti það útskýrt hvernig landnám kom til þá fór ekki bara auðlindin úr landi heldur líka upplýsingin um landskostina og sú upplýsing dreifðist um héruð í Evrópu og það var á grundvelli þeirra upplýsinga sem fólk tók meðvitaða ákvörðun um það að flytjast til þessa lands það vissi í stórum dráttum að hverju það gekk konur í Sádi Arabíu geta frá og með deginum í dag skroppið í bíltúr án þess að karlmaður sé undir stýri áratugalöngu banni við að konur aki bíl hefur verið aflétt banninu var formlega aflétt á miðnætti og margar konur skelltu sér þá strax á rúntinn nýju bílstjórarnir vöktu nokkra eftirtekt vegfarenda en umferðin hefur gengið snurðulaust fyrir sig þetta er mikil breyting fyrir konur sem geta nú loks farið konur voru komnar með bílpróf fyrir stóra daginn enn fleiri eru nú í ökunámi enn fleiri eru nú í ökunámi lýst yfir sigri í forsetakosningum dagsins stjórnarandstaða hafnar niðurstöðu kosninganna stjórnvöld á Filippseyjum eru ósátt við gagnrýni íslenskra stjórnvalda á mannréttindamál þar í landi utanríkisráðherrann vill að Guðlaugur Þór Þórðarson komi í heimsókn og meti stöðuna milliliðalaust aðeins sex börn voru ættleidd til Íslands í fyrra það er um fjórðungur af ættleiðingum ársins tvö þúsund og fimmtán jarðvarmi er notaður til að endurvinna heyrúlluplast í Hveragerði framkvæmdastjóri vinnslunnar segir að Íslendingar gætu verið í fararbroddi í endurvinnslunni en séu eftirbátar annarra þjóða þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu og nýjustu fréttir má alltaf lesa á rúv punktur is við minnum á að sjónvarpsfréttir annað kvöld verða á sama tíma klukkan vegna h m njótið þess sem eftir lifir kvöldsins veriði sæl